Raha <hesitation> magnano akoa e saosy curry zany, sy de aiko loatry aloha fa izy io marobe raha afangaron-dreo amin'azy, misy akonany zabozabo aby afangaron-dreo amign'io ao fa sy de aiko loatra aloha zany, sarotry amigan'ahy gn'hizaka azy satria sisy raha aiko, zay e.